Mi ɓuri yiɗugo kuugal desayngal am, kuugal jaarayngal am, babalji feere feere, kuugal njowayngal am dow jahaleeji, gam taa ɗo waɗa yaadu a heɓay ilmu, gam yaadu maɓɓitoode ilmu wonta ɗon, taa waɗi yaadu a fota eɓeji kesi, a heɓay ilmu kesum anda babalji kesi.